Ꞌnaⁿ na majndeiꞌtiꞌnaꞌ na macaⁿnaꞌ nlachuu cwii wꞌaachom joꞌ chaꞌxjeⁿ na ndeincꞌeenaꞌ ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ chaꞌ na juunaꞌ nnda̱a̱ wjaanaꞌ ee xeⁿ na taꞌnaⁿ teixꞌee wꞌaachom tixonda̱a̱ wjaanaꞌ ndoꞌ jndeiꞌnaꞌ na juunaꞌ jndye jndye ñjom juunaꞌ chaꞌ na luaaꞌ matijndeiꞌtinaꞌ wjaanaꞌ mati jndeiꞌnaꞌ na macaⁿnaꞌ na nncwaa tsei na nleiñꞌoom tsꞌaⁿ juunaꞌ na jañꞌoom tsꞌaⁿ chiuuwaa na juunaꞌ wjaanaꞌ ndoꞌ mati na macaⁿnaꞌ nncwaa na nntsꞌaa tsꞌaⁿ xeⁿ na jeeⁿcheⁿ jndeii wjaanaꞌ quilue nnꞌaⁿ freno na chaꞌ nchii jeeⁿcheⁿ jndeii wjaañꞌoomnaꞌ xeⁿ na jaacwenaꞌ yuu na yuu na cweeꞌñe macaⁿnaꞌ nntsꞌaa tsꞌaⁿ xjeⁿ juunaꞌ mati jaañꞌoom tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ nncwaa chom na nncꞌoomñe tsꞌaⁿ yuu na wjaⁿ chaꞌ maluaaꞌ nntseiꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ ndꞌaañom na jom waa ntyja na jom nncꞌoomñe chaꞌ nchii nntjom tsꞌaⁿ nata̱ꞌ joꞌ chii tsꞌiaaⁿꞌ chaꞌtso xjeⁿ macaⁿnaꞌ na chuu wꞌaachom chom yuu na juunaꞌ nncꞌoomñenaꞌ oo chom stanaꞌ quia na jaanaꞌ na natsjom mati macaⁿnaꞌ nncꞌoomnaꞌ jeꞌ ljo̱ꞌjnom na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ yuu waa na wjaa tsꞌaⁿ oo joꞌ wꞌaachom na ndyo naxeⁿ ꞌtsꞌaⁿ cwanti tquia na wjaa tsꞌaⁿ ñequio ntꞌomcheⁿ ndꞌaañom jeeⁿ majndeiꞌnaꞌ na macaⁿnaꞌ chaꞌtso nleichuu wꞌaachom chaꞌxjeⁿ na ndyueelꞌaaꞌnaꞌ, chaꞌxjeⁿ na ꞌnaⁿ na nntsꞌaanaꞌ xjeⁿ cwanti jndeii wjaanaꞌ ee joonaꞌ jndeiꞌnaꞌ na macaⁿnaꞌ na chuu cwii wꞌaachom xeⁿ na taꞌnaⁿ ꞌdyootsꞌaaꞌ wꞌaachom jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ tijndeiꞌnaꞌ na nncwa jndye naquiiꞌ tsꞌomnaꞌ ndoꞌ joꞌ nncjiꞌnaꞌ tsꞌaⁿ na maleiñꞌoom wꞌaachom.